Sí, las ballenas jorobás cantan descantis mu trebajaus. L'idea d'estu es atrayel ala su pareja, comunical-si conas sotras ballenas i queal polo cralu la su presencia nel su territoriu.